Koo ja kii ñunduaa yuan jatain iniri kuatiunri saari cosinar jin chi tuu nu kuu xaan jin ntucha vixi ntucha nini te koo plastico chi feo ka kento jin ñuuma.